O na pā aʻu e kuke ai ma koʻu hale ʻaina ponoʻī ʻo ia no ka pork & squash ka hamburger watercress ka iʻa poke bowl, ka poi, ka lomilomi a pela wale aku no ka mea, keia mau wā ma koʻu wahi e noho ai, ʻaʻole loaʻa kela mauu hale ʻaina na me makemake iaʻu.